Nao mamakivake ala matevy raho raike. Le ty raha omaniko: manday hane maromaro tokone ho ampe ho ampy ahike; manday rano; manday fanafoly; manday fitaovam-pialia mba iarovako ty vataoko.